<hesitation> men binatang yang paleng calak tu koceng, ngape soalnye koceng tu replek e cepat nian he tu <laughs> pacak juge he tu ngendap- ngendap, ngendap- ngendap dapat tikos koceng tu, koceng tu calak nian koceng tu, dan die juge ye tu kadang ceroboh yang luwat yang ku luwat di koceng tu galak bihek baseng koceng tu dah tu kemek baseng, carek ajar koceng tu de tu men lapo de tu meneng kepala juge koceng tu man lapo, ngeang ngeong ngeang ngeong tu, tapi tu la ye tu calak koceng tu, lapo be bunyi ye tu, men nak makan men dak, dak di njok tuan e cak tu paleng nalak men tek tikos, ngendap ngendap ngendap ngendap dapat tikos, yang penteng su kadang tu, makan ape bae, makan ayam bohang kadang tu koceng tu, calak e tu pacak nangkap ape bae koceng tu, dan jugek koceng tu bulu nye galak rontok, die tu calak tapi dak te loro kite tu dengan koceng tu, koceng tu calak tergantong tuan ne tapi men tuan nye beli mbeli bae men bulu nye rontok de tu tempat tido dak di loro mak mane koceng nak calak.